निर्णय निर्धारण में ज्ञान की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। बहुत ज्यादा उखी भूमिका होत है। खासकर जब जब जल्दी निर्णय या बिना पर्याप्त जानकारी के लेने होए। सहज ज्ञान को एक प्रकार की स्वाभाविक समझ या अंदरुनी एहसास होत है। जो किसी व्यक्ति को बिना स्पष्ट रूप से विश्लेषण किए निर्णय के लाने मदद कर सकत है। यह एक अप्रत्यक्ष है जो अनुभवपूर्ण ज्ञान और अवचेतन विचारों पर आधारित होत है। यहाँ सहज ज्ञान के निर्णय निर्धारण में योगदान के लिए बहुत पहलू दिए गए हैं। जब किसी व्यक्ति के पास समय की कमी हो या स्थिति जटिल हो तो। सहज ज्ञान उखे त्वरित निर्णय लेने में सहायक करत है। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर कोई व्यक्ति अनुभव से जानता है। कि किसी खास स्थिति में क्या करना चाहिए तो। वह बिना किसी गहरे बिसकेशन के अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा कर सकत है। और त्वरित निर्णय ले सकत है कई बार निर्णय लेने की स्थिति में पूरी जानकारी। उपलब्ध नहीं होती ऐसे में सहज ज्ञान व्यक्ति को अवचेतन रूप में सही दिशा और मार्गदर्शन करा सकता है।